Me saieiva sens'atro ciù cao parlâ tutte e lingue straniere perché coscì no avieiva difficoltæ à parlâ con tutti i ommi do mondo anche con e popolaçioin che an de lengue che no son guæi conosciue ò son un pö diffiçili da imprende. O saieiva pe mi un grosso regallo questo